<noise> चट्टानके बात उठतिकि साइत मोर मनमे अक्के बात का खयाल कि चट्टान बहुत भारि भारि रहता आउ बहुत कडा, बहुत मजबुत रहता । काहिककि चट्टान <noise> के <hesitation> बनावटति पहाड, हिमालय बनल रहता आउर यि माटिक भित्तर रहता । चट्टानके मतलब हे स्थिर, एक निश्चितता रहना, थाइ जगह बिचलित नाइ हुइना आउ एगदम अडिग रहना काहिककि हिमालयमे रहल जो चट्टान पथरा हैं उ हमेशा कहुँ नाइ जितियाँ । एक जगह अडिग, अटल रुपमे रहल करतियाँ उहिकमारे <hesitation> चट्टानके कहलके स्थिर, बिचलित नाइ हुइना चिज हमरे केहे सिकत होइ ।